Ur nu, tee meci, akana nge kwuni tu wanɛ, nwanɛ ni-itimɛ ne bishi mi, na baa tu sugo ohilo aka-elele. Uwa ici aka oko, ibɛ ee nshni du nu umakaranta, ee nsheni nu umakaranta, nga njɛ umakaranta u, ugata ee hieŋ upuramarɛ um um um upuramari skul, ibɛ nge hwuwi, na ban a nge hwuwi, ibv ngɛ ishijɛ, nge teni, nge teneneni, na-amɛ umakarata ato ma uhwa itimɛ. Ibɛ nga ishigananɛ, nge hwuri nga ngaa hwuri mu a ata ɛɛ hieŋ ukoloji. Ibɛ nge hwuwi ukoloji mu, ibv nga, na aba na ama nda ukoloji, ibv iyi nɛ zhv mo mbiyono iwv maa ma nda ukoloji ata, nzasa, ama, ibv ama uwilbayiro, na aba na ama suka uwilbayiro ibv omo gwushigo ukwuribi ama tupa ukwuribi umakarata. Na-amɛ <hesitation> na-amɛ uwilbayiro ata sasana, nge gwushiji ugwu ma nhwa muna tupa ukwuribi umakarata, gana ata nga njɛ uwa nga kwunaŋjɛ upuramarɛ um usekenderi skulu mu. To, aka na nge hwuwi ukoloji mu, nga namɛ iza iyi ama ndo. Ibɛ nyɛ ishijɛ nge kwuni umashiri ugwu nyi tɛnda, ama suka-ugwonyi. To, na-aba na ama ugwonyi ibɛ nge deshi geni nu ugondu uko shɛ ugondu tɛ’yacɛ, na, ɛɛ beyejilo mi nsuyanɛ na auja maa nshɛ ma zhajɛ, ibɛ nge zhe nga njɛ ugondu at tɛ’yacɛ na-abuja, na amɛ shɛywa shɛ tɛndatu, ibɛ nge gwure. Na aba na nge gwure ya, ibɛ du nge zeni ya biyi kwo tugwo. Nga ta namɛ ta hwayɛ nge gwuleleni ama ndaa nan a ugwonyi. Na-amɛ ugwonyi ata amma nda, ibɛ ngɛ ishijɛ, yaa namɛ, jito uko aa nsuyanɛ ɛɛ hieɧ me guleleni abuja, ‘yajɛ-ugondu tɛ’yacɛ namba nan a, ibɛ she ugwulo na nge gwuri nge kwuneneni ugondu tɛ’yacɛ. Nga njɛ mu tu ata, gana ipiɛnɛ ii tɛtu nge ngɛ zhɛ ma nda ajɛjɛ ga, kayi, nga mbiyanganɛ, ibɛ ee shepeneni nu una uko sasana, nga mbiyanɛ ukwuribi na shɛ maa, ana, muna, muna ya, uwanɛ hwa muna nda tupa okwo iwɛ umwamwa mu o. Ibɛ ishɛ iyi nɛ nge gwure ni-ihwɛ. Sasana nge kwuneneni ugwonyi. Na-amɛ ugwonyi ata ibɛ ama nhwa itimɛ sasana. Gana atu du ngaa namɛ de ama nhwa itimɛ. Oo, yaa namɛ ba eti zhɛ, ibɛ jito-uko nga namɛ ne-ehilo, ibɛ aa nsuyanɛ, maa iyajɛ oganazeshuɧ okwo namba, i shɛ atwa ga ɛɛ hieɧ, ur u shɛ nu upandu tɛ’yacɛ ana ɛɛ hieɧ atwa yunikili niwutura reskiwu sasayiti. Ibɛ aɧ imploy, ɛɛ hieɧ gamba nzhɛ ma sha butu nzhɛ ma sha iyɛrɛ, una nzhɛ ma untagaɧna unasarawa stet. Na abana ee mprni ohwolu ata, nga namɛ ga, ama nda ugondu na aba, to, iwɛnɛ po ishɛ gana ga ɛɛ hieɧ ur ogana zeshuɧ ata shɛ tu mama pana yaa shɛ, semi bi tee r, ete er izasa iyi ɛɛ zhɛ nab u tupa, nhenshi ma agama ata ama nda na-aba de, ama nda na-aba de, ama kwuna du, na-amɛ atwa na nge ‘yeri nga suje. Nheshi iwɛ maa gana ata yaa namɛ uwa ici aka na eti leshiji olugwo na ɛti zhɛ tu na ‘yage tutwa. Nhenshi iwɛ maa ogana zeshuɧ ata, e shepereji iyi-ufwugwo, ofwo-ofwo ama nshapo. Nheshi maa tu kaduna, tu ibadan, tu ubadu. Na shɛ iwɛ maa, maa ta mapa maa iɧ eti mepi. Nheshi ma aba pata aa a atɛ, atɛ lɛeshijɛ tugwuno tug a tu, tu gata to mbisono maa a gana zeshuɧ hiɧ na. Nhenshi maa gana yaa zhajɛ yaa shɛ ta. Nu gana ata, tɛ yaa zhagananɛ, ibɛ nga namananɛ, ata ta tuhulo na oganazeshuɧ ga, atɛ ta namɛ uwa i zhe ci gaga, i zasaga iyi ike inɛ namba aa shɛ maa, ama, iza-iyi aa ma tupa o. To, gaa naa aɧ cɛpɛcɛ shɛ o, imbe ngɛ zhɛ ma ndaa? Nshɛ ma nmama ‘ima ni inɛɛ nɛ nge ‘yeri mu na muna, ama de shɛ shɛ maa nhenji o, ibɛ shɛ iti, itimɛ nɛ ama nhwa nan a- nu gana ata, na amɛ itimɛ ɛtɛ ama nhwa, ibɛ ci-uzoto agwatana mpeneneni umashin iwɛnɛ po unaa na ma, umu ga sukaka hwɛɛ shɛ ana oko shɛ ana atwa aa ma pana ama suka, ama agwatana njɛ ibɛ nga ‘iyajɛ una ukanyɛ ma namɛ shɛywa shɛ na shi keshici ibɛ ama suka ya una ma, nsucɛ ya una butu. Ba pata ama nda omu gwushigo du ukwuribi ama tupa miauɧ mu mi nu umakarata. Ama tupa, omu gwushigo iyi ata ya ata sa iyi shɛpa. ama tupa utakashɛ umwa-umwa mu keeni una biyikwo mi. Nhenshi maa, gana iwɛ uraiɧ ga i shɛ nu tuna ma tu ta. Kwo ta hwajɛ bwonu, gana yaa ta ma namana ta. Uu, iyebi, maa ma sha butu bu ko ba-agwatana, una, nu tusotulonu ta-a-atwa agwatana una nga shɛ butu by ko, na,-amɛ ucwɛcii ɛtɛ ɛɛ hieɧ, ucwɛci ɛtɛ ɛɛ ɛɛ hieɧ, united evangelical church. Nnamwawa, ba pata ngaa namɛ, nu ucuci ata ibɛ ama nda tɛ zhɛba timi. Na-amɛ tɛzhɛba ti mi du kaa ajɛ aka nga shɛwa iyɛri yaa, gaa ga ɛɛ hieɧ, iyɛri ya-akara na-atwa na too to, iwɛ maa a utangana ikpe-ikpe. Nhesni maa, gobwonu du akwo nu ukwuya nshɛwa bi’yeci, kwo tahwayɛ nta shɛ bi’yeci bu-ukwaya ni ikpekpe. Na aba na kwoshokwo, iyi-ufwugwo nɛ nga ndwugwa. Nga nduwa du kaa, kwo nu ucwɛci, nan a tu ‘ulwa tu ta tu tu hwɛɛhwɛ na shɛ gana una toto suprintendency, ndu na shɛ gana na ukwaya nduwa ba pata bi’ye, aɧ nduwa ba pata bi’yeci. No tulubo ti biye gana ngɛ zhɛ tahaɧnu tuga. Nu-uraiƞ ga ɛt ɛ zh ɛ ta. Ta hway ɛ nta sh ɛ butu bu ko na shɛ iwɛ maa, nta angapa iyi elele nga hwujɛ i zhɛ yo mbiyono uraiƞ ga, ma twa ifelu iwɛ maa ma kwuba maa i zhɛ mo tumono. Nhenshi maa iyi namba ta. Nu gana ata, gobwonu atu ba abassa, ushawura na ama jala maa ma pana iwɛ maa ofwo-elele na abu namɛ ta ngaraka iyi-ike cikurɛ o. Iwɛnɛ po na-amɛ iyi jo hwɛɛ, nan ga rɛ tanjɛ gana oganazeshuƞ go nga untaƞ ganɛ la, bi zhɛ ba kwuba iwɛ maa, yaa ga shɛ iyi shɛ maa atwa mi eri ma, nlonono maa ganana tu udenji vwɛ, gana to oyoru ɛɛu ɛyeruba, gana ta ɛgbu, gana ta ɛgwonyi, gana te edenji vɛnɛ, una shɛ iwɛ maa, tee teni na tee teni nuda udenji aba, ama a imɛ iƞ aa njɛ inɛɛ aba. Yaa shɛ gana du yee ge teni nu-udenji mu ta, asha hwayɛ nekeshi asha ndulumɛ. Asha shɛ pe nga namɛ o. A sha, iwɛnɛ po, na-amɛ edenji ga, i’yijɛ atwa ya hwayɛ bwonu ‘ya gawa ikɛnyɛ. Una shɛ iwɛ maa atwa ee peni uhiuhiu, ohiohiu ata, aba ya, iyi nɛ ono gwushigwo, ni iyi mbiyono udenji. Ngembeni, un, nhenshi maa, en, ere yaa dwatwajɛ. Nhenshi maa na aka n ate mpeni uhiuhiu tu usteti ga, nhenshi maa ici uzoto ya, ibɛ ee mpeneneni ugom, ugombo tɛ kana, ibɛ hieƞ gamba mhɛ ma untangana ya ga unasarawa, gana uk, ukoji, gana ukwara gamba nzhɛ mu na sheyino eshe ya. Shɛ eshe usteti ga uko gba ngɛ zhɛ mo sheino ya o, esteti ga atatu ibɛ ngɛ zhɛ mo sheyino. Ibɛ i shɛ ugombo tɛ kana. ɛhɛ um una ee mpeni. Jita mbenɛ, anjɛ imitin iwɛ-uzawa iyi na zhɛ ma nshapa nu-udana ngɛ zhɛ, udana nga shɛ ma nama. Nshenshi iwɛ maa, anjɛ tusotulone pe nu kwa, nu ibadun, nga ga shɛ ma zha, ama neris hi ma zha o, ecilo imbe po nge zhe shii? Uzawa-ukwuribi na eri ma nshapa apata. Iwɛnɛ po, gamba, hwuwayɛ go nnamɛ nu umakarata, ubwa, umakarata na kaa nga namɛ, ubwa ebe, be pe nu-unawarawa polyte, polyur poly ga unasarawa. Hwunayɛ gonu ma rɛta nkwunaƞjɛ n. D mi. Akana ngaa kwunajɛ nd national diploma nzasa-ukwuribi ya, hwuwayɛ go tu tutu ƞga ta namba hwuwayɛ go. Uperɛjɛti nga namɛ niribɛ. Nhenshi iwɛ maa na-amɛ upurɛjɛti gonu hwuwayɛ go, ukwuribi maa ma tupa ta ma shanɛ i hieƞmɛ. Nhenshi iwɛ maa gana nga ta namba hwuwayɛ go ama twa-ifelu iwɛ maa ma kwuba maa, nu-uraiƞga tahaƞnu tu na ngɛ zhɛ iƞtimeni. Yee ntimeni du kaa ibɛ zhɛ nda ya maa kwo yaa shɛ miauƞ mi, mi beyiga aa wanɛ a zha shɛ nda ubauta o. iwɛnɛ po asha nshilono, aƞuloshilo, ngoo shilono aƞukoshilo ngoo shilono aƞupapwu, ibɛ po iyi-elele aba du beyi ga i zhɛ yod obo gono aƞya. Nu gana ata, iyi i namba nu tahaƞnu tu ga i shɛ ibɛ gɛtɛtɛ. Na gana ata, ma pana ahansa, maa ofwo-elele bubassa namɛ, kwo bu mama ima-iyi-elele ebi eri. ma pana ahansa na bubassa be-elele iwɛ maa ofwo-elele abu namɛ, nda gana nae bi eri nda iwɛ iyi-elele eri mob u dobogono maa njɛ, iwɛ maa kede miauƞ mu bu aa hwujɛ ungwu nda. Aka agwatana ibɛ hwuri. Aka oko namba ɛbi zhɛ bun da iyi, i zha sha ma ite ci shi o i ite bi timeni shi o. Ama yee ci aka na. Agwatana zhɛ nda iƞ, i shɛ iyi nɛ debeji jito-ukwo gba agwata na zhɛ hwuga-u’wo bu. Taa ta-agwatana te bi peni ulapiya iwɛ maa njɛ iyi, iyi nɛ ama jalakaka shɛ iwɛ maa, itimɛ suu yee bi timeni, ugondu i’ɛlɛ suu yee bi timeni, kwo yaa shɛ ti meyi keneci, kwo yaa shɛ tu sucɛ tu umotu, kwo yaa shɛ uwilbayiro tu suka, ɛbi zhɛ suka, suka. Jita-agwatana eri ya twa nu-ugondu i’ɛlɛ, atwa oko shɛ kwo baa nje umakarata, bi zhɛ hwuwo ugondu ya maa bo gwushigo i zha shɛ dowulono buo. Ama nam, na-amɛ ugondu i’ɛlɛ ubua iwɛnɛ baa njɛ umakarata ata, jito uko nab utu bu ko na ɛbi zha nda iyi, ibɛ zhɛ nda ya iwɛ maa, ugondu i’ɛlɛ by ibi shepi iwɛ, y aba nda iyi nu umakarata na abu-njɛ. Nu gana ata, iyi amam jalakaka iwɛ maa bubassa be-elele mepi ta. Hwayɛ ni unajeriya, ajalakaka denji den ji ivɛ maa ufwo abu namɛ gaba bubassa. Iyebi, mapa udenji bu, ‘yobo udenji bu tuduma, ta sha udenji na shɛ iwɛ maa ɛbi heteni iyi nu udenji bu, ijɛmɛ na ru, na, rugwonyi kwo kaa jɛmɛ no riyibwa, kwo kaa jishijɛ na rɛgbu, kwo kaa jishijɛ ne ri yorub. Awo: duma iƞ na rubassa gana nae e bi heteni. Ɛbi eri ee bi heteni, ‘yajɛ atwa shɛ iwɛ maa ee teni udenji aba e eri shi aduma rubassa o. Ibɛ pona-amɛ abassa ya hwayɛ, atwa oko iricingo udenji aba, ecilo shɛ maa ajɛmɛ shɛ rubassa ŋu miauŋ ma aba o. Mapana-ahansa ga maa, ofwo elele bubassa namɛ nu nayijeriya, ‘yaga aka nu miauŋ mu bu. Duma, duma rɛjɛrɛ re udenji bubassa nu miauŋ mu bu. Ta duma, tana du, yaa shɛ bee seshi riyiwo nu-umakarata, bee jiye ni-ihwɛ kwo ba duma rubassa. Akana bee ‘yebi rubassa ru zhɛ, unaana ama hwuga wetu, na ugondu na nga eri mob u mbiso maa, anda aka ama nda iŋ, imankwulama amɛ lemi ni bɛ shɛ gana oganazeshun ga ɛɛ unikili niutral reskiwu sosayiti nu-unajeriya i’yajɛ inɛ shɛ volontɛri igɛ ɛɛ, hieŋ tu mama pana ee meme peni, anda akak ama nda uŋ, iwɛnɛ po shɛ iwɛnɛ ce mpeni uhiuhiu o. nkwubɛ iwɛ maa beyi ga yaa zhɛmɛ ɛ zhɛ ti teyinjɛ du atuba abassa maa abassa du namba ni bɛ. Ibɛ po u’waba ihiɛ, taa ti yee tu dure ma pana ahaŋsa atu ba abassa. Iwɛ maa ohwolu ata ushɛ mo ti mbiyono iwɛ maa, imankwulana a. iyɛŋ wɛ ushɛ kwo yaa shɛ na-amɛ ugwonyi na-ama nda, imankwulana iwɛnɛ po yɛ ma mpana iyi inɛ shɛ iwɛ maa ma nda ma ala ma tupa utaka shɛ umwamwa mu. Okwo te-ebi eri ba ngbaraka maa ugwonyi bi shinji, ɛɛ hieŋ gamba ma nda uŋ tɛnda ta ahaŋsa oko amɛ mo lomo ibɛ po du yo mo shidigono utakashɛ iyi nɛ ama nda. Nu gana ata, hwɛɛ na amɛ iyi-elele kwo yaa ga shɛ maa na akana aa suka uwilbayiro ga yaa ga shɛ iwɛ maa, na-amɛ ijɛ imbɛnɛ n’yeri ma nda iyi nɛ zha mbiyono uraiŋ mu o, na-amɛ ibɛ nte ‘yeri ma nda iŋ. Maa de ma kwuba maa mbiyono uraiŋ mu. Nu gana ata, iyi elene na ama nda na shɛ iwɛ maa i zhɛ mbiyono uraiŋ mu, iwɛnɛpo ofwo na nga hieŋ na-amɛ ana ga aganaze. Shun shɛ, ee shepi ee mebrishiji nu udenji, yee mberishija na-atwa a’wuta ana nga nga shɛ ma mapa nge mepi shi, eye, anaana nge nge mepishi nge mepi ya. Nu gana at uŋjɛ, ibɛ po ya yaa nkwulanɛ, aka oko ma mbiyana zalu be-eshe, yaa shɛ aganazeshuŋ ga.